<noise> Tari nah tik- tih iahinam, o ti- barsan rak moh tong talang lakman nah irak el sasarai wuvur, ep warwar nah al tari arin, al warai sah sur el, nosnos alar ep nanatun o- ep barsan rak moh nah aning, ap el nosnos alar ep kheskhes anun ting nah- i- sasarai ati sur el wuvur, sur khon nosnos alar sen ting lakman.